Ngawa samila muta aminina au umunzi mnina chintu cha kwanza uwikala kwa utulia usom mazingila kwanza uti mazingila yali ulili majilani yane yaliuli yaku londa chani yata kulonda chani kwa mdaa fulani na wakati fulani, marafiki izani au majilani majilani yakulonda chani tuombe chani kwa mdaa fulani na wakati fulani papo umapa tamala umapata yalafiki ya inji sana maana ngawa fika sile wanju kuuku kukulupuka muta ngatu wako ngata weiywe wino umu sika yama yai ata- ata utangu pate malafiki ko inabidi utulie utafakali uchole mazingila ya kushie yakutulia twiya yapa yakuchita chani yakunda chiata kunzile chii papu nga pata marafiki yav marafiki yanoe <hesitation> yanoe yavula